Karaza fitaova elektrôniky: telefogny, ordinatera, vantilatera, <noise> klimatizera, frizidera, <noise> kônzelatera <noise> <hesitation> fer à lisse, brôsigna, boloara, rice cookerà, sarzera, prizy, prizy miltipla.